صراحة، <hesitation> كل واحد منهم له شعور مختلف. إذا ما حضر أحد حفل زفافي، راح يكون شعور محبط. لأنه من المفروض الناس يحبونك، ويشاركونك فرحتك، في أهم لحظة في حياتك. أم لو ما <hesitation> حضر أحد جنازتي، فممكن ما يكون عندي شعور قوي، لأنني- أني أصلا ً ما راح أكون موجود، عشان ألاحظ. بس في نفس الوقت الجنازة لو ما حضرها أحد، <hesitation> يمكن يشعر الأهل أو الأصدقاء، بحزن أكبر <noise> بكثير.